Za tsy de mihinagna legioma fa legioma fohaniko matetiky a karaoty izy kôa herignandro izy mety ho kilao raiky de brocoli telo de <noise> pomme de terre kilao raiky. <noise>